Hiaj ran' ne' ka'an asi hiaj ran' taní ne' ka'an, ni si 'hiaj ne' bin sisi nej ngwi chana ni nano' nej koj rkuache nej, 'ngo rtan'ñan nej 'ngo koj nuhuij nej, hiaj ran taní ne' 'ngo kachi ni tukuane nej man, asi autaj nej nne ta cha ni chinej kachi' chinej ka'an chinej si hiachinj, 'ngo sin' asi 'ngo nej ma'an ne' ni chine' ta'aj sani ta bin si 'hiaj ne' chiñán ne', ni a'ngo bin ni ba ta'aj ni ranj ne' kono'o ko'o ne' ni chinej ka'an ni chinej si hiachinj ne' áj.